انا كل عام اقرا كتب كثير ,وايد جدا يعني ما اقدر احصلها لك ,او اعطيك رقم لانها كثيره ,فما اعدها لكن المهم المضمون هو هل تستفيد حقا في تلك الكتب ولا بس مجرد قراءه كذا تسوي حركه مثقف الكتب كثيره والقراءه كثيره اي احد يقدر يقرا لكن المهم اللي يقدر يستفاد من الناتج من هذه الكتب ويخرج من معلومات.